Lu cìmmalu mi fa pinsari a na musica sunata dintra un teatru cu li genti c’attentanu muti e diliziati. Ma pensu puru a me’ figghiu chi lu sona e chi fa canzuna scrivennu la musica e li palori. A mia mi piacissi sapillu sunari, cu la manu manca chi fa l’accordi e la manu dritta chi sona la melodia, ma è difficili e nun lu sacciu fari.